Ɔdʋ kɛtʋ alo ɔsɛ nʋ ɛkʋ alo ɛkʋ di kpekpe kɔdʋ yana yanʋ aɣlanʋa mʋ nɔta dʋ itiɛ bʋakʋ lakʋ ɛkʋ sɛfa wani bilɛ ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ ɔlɔdini mʋ ama alo ayɔsi kɔsi kamaka ɔlɛ ɛkʋsɛfa ka ɔlɔdini itsede ɔdʋfa mɛ ɔlɛ ɛkʋsɛfa ka ɔlɔdini itsede ɔdʋfa mɛ ɔlɛ ɛkʋsɛfa ka ɔlɔdini amʋ ɔvlani kʋ atani dʋ alɛtʋa mɔlɛ ɛkʋsɛfa dɔk ɛkʋsɛfa wania afɔnalɛ ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ mʋ nɔta anidigboa mɛ nafʋnisɛ nʋ natɛ kʋwani bʋamɛ asɛ nʋ tatɛkʋwani la mɛyɛ layamʋ alɛ bʋakʋ <hesitation> yetsika naɣla dʋnʋ yanɛ kʋmʋ waniava nɛlʋ mɔ nʋ yanɛsɛ kɔfama mimi kɔlɔdi mɛ alʋ yanɛsɛ kɔfamadʋ ɔlɔdi nʋ ʋnʋkʋ mɛ ɔlɔdi aba nʋ ayɛsɛdi kamʋ nʋ yakʋtʋ yadʋfa mʋɛsɛ nɛkʋ ɛkʋmʋ dʋkɛ kɛsɛfa alo ɛdʋ kɛtʋ kɛsɛ nɛkʋa kʋ avladi abanʋ ayɛsɛdia kamʋ nʋ ɛsɛ yakʋtʋ xɛdini kɛmaba alo yakʋtʋ yadʋfa alo yakʋtʋ blayi dʋ keme kele ɛsɛ kɔma tala mɛ ekele ka ekele ka kɔtabi ɔyaxa la mɛ ɔtabi ɔmasɛ zɔnʋ anʋvla anɛ bʋakʋ ɔtabi lɛsɛ la mɛ nɔbi nafʋ nilɛ amɛ mɛ ɛkʋmʋa ɔlɛ inetse ɛfʋa ɔlɔdini ta afɔnamʋ atami sʋɛ mɔkawli emʋ nʋ atanivlani ɔlɔdini ta akɔnamʋ atamisʋe mazɔ nʋ atami dʋgbo sʋlɛ nʋ tanafɔ kɔvla nʋ tana fɔkɔnedza alo nʋ tanafɔ kayʋ ʋdʋnʋ alʋ bʋa mʋ ɔbʋɛbɛa amʋ nʋ yanʋ sua kamʋ nʋ yɛbi yayɛ kɔnenea kʋ avladi dʋ ɛgɔ alo anedza didʋ itsɛdia kʋ abanʋ ayɛsɛdi kamʋ nʋ yakʋtʋ kele kayia mɛ kixa kikele ka mɛ ɛkʋmʋ wani mʋ nɔta anidigboa ta mɛ nafʋ nimʋ ɛkʋwani dza ɔbʋ mina mʋɛfʋ zɛ anʋdʋnʋe o.